د چین پخلی یو له پخوانیو او بډایو پخلیو څخه دی، چې خوند، رنګ او بوی ته ډېره پاملرنه کوي. وریجې، سبزیجات، او سمندري خواړه ډېر کاروي. د سوي، تند، ترخو او خوږ خوندونو توازن مهم دی. بیجینګ، سیچوان، او کانټوني پخلی هر یو یی ځانګړی سبک لري چی دا سبک یی ډیر مشهور دی.